ال- <hesitation> الآلات ممكن إنها تنتج شي شبيه بالفن لكن الفن هو عبارة يعني عن مشاعر وتجارب خاضها الإنسان، وهذا الشي مش موجود يعني عند الآلات، فأعتقد إنه صعب ال- الآلات يعني تنتج فن <hesitation> بحسب يعني ما نعرفوه، وهادا رأيي.